أكيد، الحياة تصير أكثر تعجيد مع التجدم في العمر، فكلما كبرنا نتحمل مسؤوليات أكبر، مثلًا في العمل، أو على مستوى العائلة، ومع هالمسؤوليات تيجي تحديات، وصراعات جديدة، بس في نفس الوجت إكتساب الخبرة يساعدنا إنه نتعامل مع التعقيدات بشكل أفضل.